عشان تحضر جهوة أو- أول شي أحط المايا في ابيج وأحطة على النار لين يغلي وبعدين أحط كمية من الجهوة المطحونة في فنجان حسب اللي تحب وإذا تبي الجهوة جوية حط أكثر أول ما تغلى الماية صبها على الجهوة واتركها تنجع شوي وبعدين سكر إذا تحب وصبها في الفنجان واستمتع.